पुलिस सैरण से कथी जूदल ब हाम्रा लाइफ के हम जब गऊ मे राहली त एकदिन एकजना आदमी सूइसाइड कर ले रहे । त उ दीना पुलिस सब के गाड़ी चार पाच गो आयल रहे आया खुना पूरा सैरण गोया गोया बजते बजते आयल रहे । त हाम्रा पुलिस के सैरणं से कथी याद आइय ज जताना ननीमान सब काम होइया जहा पुलिस सब आइय न तहा पुलिस के गाड़ी संगे आइय ना । त उआजन सैरण बजते आइय सैरण बजेला से कथी आदमी सब सोचे लागैया ज ई गऊ चाहे ई ठाऊ मे किसियों होयल ब ननिमन । घटना ओटन घातला ब उहएला पुलिस सब आयाल बा कहके आदमी सब सोचैया आइसनका थिंकिंग ब पुलिस के गाड़ी के । हरेक आदमी के आउसनके थिंकिंग बा पुलिस ननीमान किसीओ चीज होयलब ककरों साथ गलत होयल बा की केहु वित गेल बा । की केहु जबरदस्ती केहु किसियों ननीमान होयल बा कहके सोच मे आइय दियांग मे तवो पुलिस सब आइय पुलिस सब बारी निमन रहिया । पुलिस सब के हरेक ठाऊ मे पुगे के चाही जहा ननीमान नाईसाफ़ होइट बा उजान पुलिस सब के आयके पर्ल ।